Ny fomba fipasohana pataloha dia mampiasa latabatra lava ianao dia apetraka eo tsara lay pataloha de afanaina ny fera, de asiana mosoara amin'izay eo ambonin'le pataloha de lemana eo amin'le riran'le izy, pasohana amin'izay le izy de velona tsara ny riran'lay pataloha.